टोपी कई प्रकार का होली उनमे से मुख्य हा बेसबॉल टोपी, फेडोरा टोपी, सुरज टोपी, पोकपाई टोपी, बरेक टोपी और सनवाइजर टोपी। टोपी का खास विशेषता होला कि इंसान के धूप से बचावे और ओकर सुंदरता में चार चाँद लगावे।